rajawxiik b'la' <hesitation> ke qaqilan otzilala pi qak'aslemaal k'ot b'la' k'ax qaqan che qiich wunaq wuxu' qachalal <hesitation> qas otz nab'eey nan kajchomnek chewa' qe qab'aj chewa' qa chomaj chi riij jun chetaq xa' kela' k'ot k'ax qachomaj o k'ot k'ax qapersaj <noise> pi rajloom jun qachalaal wuxu' jun qichb'iil <noise> wuxu' jun wunaq che k'o pa pi qa b'eey rajawxiik b'la' xa' kela' k'o ki'kitemaal pi qanma' k'o utziil pi k'aslemaal kalk'al pi kachan pi kachaak xapa' che'el kajraqataj wii' qas k'o jun ki'kitemaal rimal nab'eey nan rajawxiik che qas qachomaj chewa' li qab'an chewa' li qe kachomaj re katiyb'al re qalk'aal jab'eek <noise>